Jélⱥ re ýn lajy sún ï e kuíi: ï tⱥⱥ, ï lⱥⱥ’, <noise> ï ree’ ï juo, ï yǿǿ, ï öö’, <noise> ï mýdxáa’ kié’ guíií, ï ejuo kö’, ïe nⱥⱥ kö’, ï e <hesitation> e nüü jyn <noise> kö’, xⱥ e nüú laa’ kö’ ejö tá’ ï e kuii jnⱥ. <noise>